Okay. ngame mwene okuza kuunona wandje. owa mono kutya sho uunona hatu kala tatu dhana ohatu kala ngaa twa ipyakidhila kutya nguno oha ninge shike. gumwe nando ota dhana ta elekele nande aapolisi. gumwe ota elekele afa omulongi ta longo aalongwa ta longo aalongwa. Sho nee twa taka hatu dhana noofelende dhetu. ngame ondi hole oku kala omupangi. Okuza nee sho twa kala tatu dhana okuza poomvula dhono dhopevi aluhe oto adha ndina uuti. ndafa tandi wende uunona uukwetu onga omupangi. Sho nee nda mana oskola. ndjino yoko sekondele onda tokola nee opo ndika ilonge ndika ilongele uupangi womayego. Oshinima shimwe ndishi hole nayi. molwaashoka ohandi kala ashike tandi popi nayo naapanwga yandje. tandi ya pula kutya oyuuvite peni. to mono kuty eyego lini lya pumbwa oku pangwa kutya otali ningwa ngiini. onkene ohandi uvu nawa noonkondo. Ohandi. ohandi kala nduuvite nawa unene ngele ndili kiilonga. unene tuu ngele ndili pamwe naanilonga pamwe nangame oshoka ohatu kala tatu ningi omashendjo tse tatu hapula ngaa tatu popi uuhokololo wetu uuwanawa. shono sha ningwapo sho twa zimbuka. naasho twa hala shi ningwe moonkalamwenyo dhetu. Ohandi kala nduuvite nawa unene unene shampa ndina aapangwa yomayego. unene ngaa aapangwa mba taa thitikwa. ondi hole unene okuthitika omayego gaantu molwaashoka kandi hole eyego lyomuntu tali kuthwamo. Iilonga mbino ondiyi hole noonkondo. oshaanawa ngiini? Omolwashike gumwe ota ipula kutya ngiika omolwashike ndi hole iilonga mbika? Iilonga mbika ondiyi hole molwaashoka oyaza komutima. Onda ilongela oshinima shoka ngame mwene nduuvite ndafa nda hala ndika hale monkalamwenyo. Ohandi kala wo nduuvite nawa ngele aapangwa yandje tayazi moshipangelo. taya lombwele kutya oh owa pangandje nawa shili. onkene onda uvite nawa ngiini. Nonando to adhandje toya moshipangelo mono handi longele. oshili nee ohandi uvu nawa nankene tandi ku yakula. ihandi kala inaandi yola. Ilonga mbino ondi yi hole. onkene onda hala nakehe gumwe wuuvitendje andola sho toka thikama mpa- ngele to to ka konga eithano lyoye natango. kutha eithano ndyoka ngoye wuuvite ngoye wafa wu hole opo wu ka kale wuli kiilonga wuuvite nawa. wuuvite ombili. tashiti omuntu to landula ehalo lyoye. to kala wuli miilonga. to yolo pamwe naanilonga pamwe nangoye. to yolitha wo aapangwa yoye.